थाई खाना बहुते मज़ेदार होथे। जेकर म बहुते मसाला के इस्तेमाल होथे। पेड थाई ऐसा थाई खाना हवे जेके नूडल्स। अंडा अउ मांस के इस्तेमाल कर के बनाये जाथे। तामयोम एक खट्टेदार अउ मसालेदार सूप होथे। मासामन करी बहुते मज़ेदार अउ मीठा होथे।